حط التيشيرت <hesitation> على الطاولة وجيب الكاوية وإشبكها عالكهرباء وإضبط الحرارة حسب الجماش <hesitation> جماش التيشيرت، بعدين لما توصل للحرارة المناسبة <hesitation> إبدأ بكوي الملابس بالتدريج <hesitation> بالأول الظهر بعدين البطن بعدين الأكمام، وخلاص تصير جاهزة.